<hesitation> Ena tutuut guo mes in poat kei raeh mes ana, son diao laki- son guana laki dei tena. Poat i eh na ku raeh- raeh mes. Na ku na mei taon. <noise> Na ku na mei taon, me hahon gun in pa wen- me hahon gun in pa wen, hasikel hakap ina pa wen bena hapis poit ogumeh. Bena kinan gun tsi moni ki nu ina tin pa wen, mei mes a paat puh. Hon oku panas yana tsi rais, tsi suka, tsi habinit poit teyouh be kap on. Nu gue youh nitsi ka bena na haka gue youh nahen o bout. Gum ogun kotonan- gum ogun. Tsi mes tsi katuun tataan amanas omeh, tsi mes tsi katuun tataan pumioh be hate ne na, <noise> "No ma na hon bo kusi bo ena mes naka, i sto, tsomik." Raeh on, nu meh bae na ku tataan. Tataan amanas ogun, tataan ogun, nao gun- nao gun- nao gun. Na hon bo amanas guai youh tsi kei mangin yuh. Bena tataan poit ogumeh. Tataan poit pume na bein <noise> Totot tena hate ne na. Topei na hapio ih nitsi ka nen beno mu, tataan puna papu tin steisin. Na hapio hakap panas, yi hatania ouh tsi laki tena. Nakatuun haso ne na tsi mes tsi moni. Tsi huenu tsi manot- huenu manot i haso yuh na. Bena, "Pouh! Na raeh hakap ogunah nu puguna na tsi moni ih." Tataan sai ogumeh, tsi mes tsi poroman tena sep sai ne na be haso sai ne na katsi mes tsi manot sai. Tataan ogumeh, tataan kato i mena bena na mes ogun Kamarao. Sahis gui steisin bei kopu kotonan, nao gun Kamarao, <hesitation> Poat i na puna na, bena nanonsep mes gun in mes in walet. Mes in moni ka a nahen. Kinan ngongot panas gue youh, kinan ogun- kinan ogun, bena, "Nakei ih kame nin moni tsi yah?" Poat i, totot tena hirhiring sin ena kan namot eyouh bao katuun tataan amanas orimeh. Bo totot i ih hate nena, topei nu. Nu panas gue youh walet e ih, hasiruk gue youh nahen tin napora bena tataan mes men gunae youh Mahut mes Katsinkuri. Namot gue youh walet, tataan ogunah mahut mes papu tin epot e eh. <noise> Kanat amanas gue youh, nu gue youh bena honak gue youh in walet, bena kinan amanas gun moni. Bena kinan amanas gun moni, moni saput. Saput haome mes wale kao na ih. Bena haoh panas gue youh yo moni aobot, <hesitation> tuan yo mes o tapan. Nu panas gue youh yo moni haobot i ih, hanok guai youh nahen in poket tena, bi gue youh walet, tataan poit amanas ogumeh. Nao gumeh hare yo naan i eh <hesitation> son mea run ena ka nu nitsi ka to katuun. Naan o raeh mes tena. Tataan ogumeh bei kana katuun hate ne na, "Nameh." Na tataan sai mengunae youh, nao nen, tin pan hehen sai. Nakatuun ni ih na hon sai bo ne na tsi kanihen. Na <hesitation> hon bo sai ne na tsi kanihen bena hen ogun- hen ogun- hen. Hen a masun hanon kuru ogun, bena hate gue youh, "Na masun petas ogun." Nakatuun kato on, haso sai ne na katsi rako sai, tsi moni. Tataan i kato ime na, mei tagisan puna in moni kei sep ina. Tsi moni haso yo katuun ena, i yuyus kakas petas i na. Bena, "Puoh!" Tsi moni ke guba na tin pa wen, mei mes ah tuan pumiouh. Atsi moni amanas kei haso yo katuun ena, yi hon amanas yana nitsi kainkain ka, ke soat poit petas i na peles. Kain tin, moni hamanas kei sep i na re, mei manas a haboak punae youh. So tuan on tin poat i eh, mei a tot sai puna sah o naan. Na tot sin oku panas gun in poat kei sep yana kain moni ire to mes oku naan. Kana naan nambaout as <hesitation> yei, mei sai ah. Mei sai sesep puna kain i ih. Youh ku panas in mes in poat i eh, ai kap. <hesitation> Sep puna kain moni ih. Eyou oku.